Ikhiin ño̱ꞌo̱n tsí júwa̱ xanáá, xanáá má jóve̱e̱ꞌ, ikhín má napiꞌtsii̱. Rí nuni̱i̱ xáñúu rá, nuni̱i̱ ni̱i̱ ndoꞌyée̱ xkuíya̱, ndoꞌyée̱ mangaa rí, e̱ste̱e̱, xkuíya̱ jma̱á yuska, ndoꞌyée̱ rí nuni̱i̱ khii̱n ja̱ꞌnii xáñúu̱, natrámii̱ ná ñawúun ixe̱, ikhín kho̱ nuni̱i̱ xndú nuni̱i̱, nu̱ña̱wúu̱n ijíi̱n. Xkuaꞌnii júwa̱ꞌ ño̱ꞌo̱n ikhiin.